פִסְבַּח קִנְפַצֵל נַאקְל שִי חַאגָה חֻ'פִיפָה תְּעַטִיִּי הַטַּאקַה בַּאש נַבְדָּא נַהָארִי מְזִיַאן, גַּלְבָּאן קִנְנַאחְד חֻבִּיז וְזַיְת הַעֻוד וְלָא אָאַמְלָא, מַעַ שִי קַאס דִיַּל הָאִתַאי בַּנְנַעַע, בַּעְד הַמַּרַאת קִנְדִּיף מַעַהוּם שׁוּיָא דִיַּל הַפֻּוַאקְה וְלָא הַבֵּיד, הַמֻּהִם הוּוּ תְקוּן וְגַ'בָּה סְחִיָּה וּמְגַ'דִּיִה בַּאש נַקּוּן מֻסְתַעְד לְאִי חַאגָה פִיּוּסְבַּاح.